Biasa ngom toma moti kalongom mo oyo bira ge ma japu yang ngom biasa anggena ge gatebe magi tuni, turus yali uge ganem ma sofo, ganem ma rau. gatege